A jna ni kuu taka nchikutu kua'a ñuu á, te jnu ku-iniso ye na kala jniñosoi, te na la nijna'asoi i'i ɨ́ɨ́n ye ye ini, na kue'e ye lujua na lakua'ajna'ai, te laa te wa'a kala jniñoi ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, taka jniño ku-iniso ye lo kajlaiya ja lujua ni kuu ye lo taka nchikutu iyo ñuu nka á.